Karazagna kakazo agnaty ala de maro: kininigny, kesiky, palissandre, varongy, kakazoala, haronga, albizà, bonara, môzà, akasia, bois de rose, ravisara, vakogno.